Ngniti ngnima ka kokati niirma, ni bhunghune nii mu la gnii ngnitima yémma mu fa ringi gni nini, mbhunghune dong ni mu sa dhii ka sa gniimi ka diimi forsé, bhunghune mu fé jéyerine mu kurma ma yéyerine naari, mune ngniti mune mu fa ringi kaa gni. Mu la gnimi dorong, wora wora mu la gniimi, nfa ringi kidémo an sondama. Foo moo nhingi hani bhunghune ni sa-gnanghma mu ringi gni nini. Ni mu féé a ringima, mu la gniti ndhéthimaa mu duubune gniti nini. Han ghune nfé soobama la dé; mbhangh babiyone i funtame nini wu-wu <hesitation> njiibo yéme i funtame nini. Mune ni yongu, mbangh nkana mbhiiké thumu ndhééne mbangh idii yicki nsaane jaa wora ndhéé gnangh gwii. Ngnina dan ni mu yongumi dan mu sanfatimi nangha buudena, mu fa ringi gnii ghune bhuude ghune. Suukarma, ka fu gnii nsuukarma wora wora, nsaa gnénnimoo jaabétima: ghuna nfé nsukurma.